पेंट ने तो कहीचे भाई गणी प्रकार की पेंट नत आवाज। आजकल लोगबाग काई स्लीमफिट पेंट पेना हजज। काई चोड़ी पेंट ना, काई छोटी पेंट ना, गणी प्रकार की पेंट नत आवाज पर तुम मारा से पूछो, तो हम ते केवल धोती पेनोज। धोती अच्छी, कमफ़र्टेबल चीज रहेज। आरामदायक रहेज, केही दिक्कत ने आवाज। पेंट ने तो कहीचे लोगबाग पेना हजज। अच्छा धोती पेनो, एक नंबर आप पर तुम पेना था, तुम्हारा पूर्वार बिवाट पेन तो था, तुम काई कारणो चाहिए और।